A pos cua cuanicpia tomin nibica ca miercu cua amo nicpia tominm pos sa notlahtlani pa farmacia, pos noconeu quipia gripa, quipia tos, quipia calentura, tutuniah pos sa ompa niechmacah ua nicmaca maconi, ua, ua, au cuanicpia ce tomin, nicpia centavuo, mejor ocachi cuali nicbica ca miercu